<laughs> ro'na q'iij k'ieh wach qa' taqee' nimq'iij kib'antaja pan qatinimiit kore'eet naq qahk'eja qa nwii' qa quxpach nk'ula qano'ooj nwii' qa maas qano'ooj <hesitation> kore'eet ro'na tah cha nwajaam junaj nim ma' k'ulub' han xink'ulub'ja xnib'an janaj ma' nim q'iij <hesitation> k'ih pach xik'a pan nijaloom ro'na n'ik'a pan nijaloom qa' rukoor xink'ulub'ja qa' rukoor xnisach onteera la meeya kore'eet ruu' la meeya laa' k'ih wach qa' naq ttaqee' xnub'an koon <hesitation> reh niwuxpach entonces kore'eet janaj nik'atooj junaj nimq'iij chi riij la k'ulub' kore'eet re' ahpa' meer wii' chi kiwii' la wuxpach wuxpach wuxpach taqee' je' tii nituut nunooya taqee' kore'eet tah cha taqee' ninooya pero re're' janaj ninimq'iij tz'oo' ninimq'iij naq han nk'olom chii onteera wuchpach taqee' y pues la atención y la servicio ke nye'em keh de lo mejor re' re' janaj nik'atooj o janaj k'ulub' qa' rukoor han nireej ro'na q'iij kore'eet